Maro raha magnitry <hesitation> avy amin'ny faritra hafa am'zao tontolo zao fô <hesitation> le tiako ampiasaigny, zô ôhatra karazagna épices, ôhatra zao ny paprika, herbes de province, curry, massalà, regny zao agnisany épices tiako <hesitation> mbô ampiasaigny am sakafo.